बिल्कुल हम शाकाहारी खाणों खे ते अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ली सकदन। अपरा खाणों मां शामिल कर द्यावा पनीर ते। रोज एक टाइम पनीर जरूर खावा, रोज एक टाइम सोया जेते हम गढ़वलि मां बौड़ि ब्वोलदन, स्वो जरूर खावा। रोज एक टाइम पर घौरे शुद्ध भुज्जि, खासतौर पर ध्यान रौख्या हरी भुज्जि..ल्यंगुड़ा ह्वो, पिनालु ह्वो, हरी पत्तेदार जेते हम रे ब्वोल्दन..तेते भी ल्यावा। दूध प्यावा खाणों दगड़ि। आराम से हम प्रोटीने भरपाई करि सकदन।